<hesitation> Mirekitry- Mireki-pô amin'ny tômpiny amboà raiky izy koa avyy <hesitation> koa afa mahita tômpiny izyy de mihoàhoà de izy avake aminjay magnantogno de tômpiny amin'izay <hesitation> mikasiky azy de izy mangigny de mi- mifosifosy amin'ny tômpiny akeo fôgna.